Крем барои тарошидан лозим аст то ки мӯйҳоро нарм кунад ва ҳаракати теғи тарошакро осон намояд. Он пӯстро нам мекунад муҳофизат мекунад ва аз пайдо шудани буриш сурхшавӣ ё хориш пешгирӣ мекунад. Крем ҳамчунин равонӣ медиҳад то ки теғ ба осонӣ лағжида равад ва пӯст осеб набинад Баъд аз истифода пӯст мулоим ва тоза мемонад.